दीवार का छेंद बंद करना का वास्ता हम प्लास्टर ऑफ़ पेरिस कू इस्तेमाल कर सकदां। ये का अलावा रेत, बजरी, सीमेंट कू घोल बणेक थें भी हम दीवार का छेंद थें बंद कर सकदां।